<hesitation> ubo ti mo kele mo gbeju <noise> aa gba bi mi aa bi mi ni ogbe we ni ubowe ni daudu owun aa kele bi ma aa bi mi ni ni odon gidije ti o bogho we i ra ti aa gba bi mi ene dede fenefene aja ti o wi itsekiri dede fenefene ene ee ma a no mmen ti o tse o no miren itsekiri wo tse ujo wo tse oo usobo ene dide fenefene okan ren di ene lo ni ara gba tse ere ni ara ku tie bi ene no laa gba re a ka no gba re club bi gba da je eye ene club bi we ti aa re we ee ka ne ekpikpone tsi a ma ri clubbi e gbele meji orun oji meeeta metren aa ren ni aja dede a ka wa ni iloli boja we urun eju ghaan dede ren o lesin reen aa rii we nemi ren ni ogona we ju were ni ojo meeta gin wo ti clubbi gha wa ireye to wa gege omatie tie yawun yawun ghaan dede fenafene ojole mo di aghaan die ni ogona <noise> urun kurun ti uwo ne dede gba tu uwo gege bi ewowo a wa tse uwo uya. Wo ma ri ee tsi onobiren aghaan ee ke gin aa tsi le wo aghaan tsi le wo gege gba tse urun ti aghan fe tse gege a ka tse urun bru kun ti o wino bo ja we ee jedi ireje ka fe je eye ni orun boja we eyi ki eyi ti wo ma fe ji boja we oson ren o ma da tse orun o ka tse ubo ti o kpi mi iloli re gege o ma kpe gege o makpe gege wo ka yo woyi we wa ri ubo niiren ju were ti urun we kele tse ira ren ti eiie gin we <hesitation> ulu ina kpe ni ode otin usobo aghaan jo ju itsekiri <noise> ujo ti o wino aghaan jo ju itsekiri we ma okan ti otse akan were iveye dede ko ara ko kpa ara eyi ti aa sin gha boja lue politice owun bi ame hi owun reen oo itsekiri tse toro usobo de tse toro eyi do tse toro ee tse were tene gba ku ale tie gba wa gege ee tse were ulieko ti ene re ireye ti o tse olukumi dede fenefene ren wo wa ri gin itsekiri ce mo wino ju ene dede ma gin wo ma re ulieko ure kporo ni ira gidije itsekiri ti uwo wa ba ni uwere ae wa bogho okan were meji <noise> aha ti o tsi bogho dede fene fene ira aja miren miren mien miran reen oo owun ene ba lo ren. Aghaan dede fenefene boja, we we nemi bi aja minen keren gin wo bij aghaan ri iloli aghaan ju were aa wa waa ni iloli re to ri niko sin a wa nemi kpa uwo a gba eju tse tse ogho ti aghaan ka fe we ogho bi omatietie oyibo fe boja we o ka tse uku ti o ka kpa aghaan gidije we ogho tatasian o ka gin emi we ne emi ma je eye o ma tse oron meji no kan kiti emi ma ku ee ne ekpikpome mo je eye mi ren ighaan we dede owun te tse urun ti o ka kpo kpo aghaan dede keren fenefene were oma tsi bi ene gha tsi ni tie gba wa aa ma ja ee tsi gin ene ka ja oo aka ki ee a ka ja ee tsi ira dede a gba gbi idaibo gba gbi ikpakpa gbe obe ce tsi owun utsegin fenefene a ka su mi kpa bo ko owun a kele tse eren o ka tse ubo bro wun ro gho were ti ene gba ku ale ti e gba wa tsi eye we ene ma gin eye gha wa we o wa gha wawe di eyewe do yon gbemi ubo ku bo tiu uwo to owun re tse iloli re o ka tse ubo te gha.